Intenej uchij jach ch'ilajij uch'ilajen <noise> o'tzil ma' yanäjij ki ti ki ti ten tulakal yan b'aje'laj, mentäkej tan inwa'lik b'aje'laj ma'an b'a'ax ma'lo' u kito'on yanäjij o'tzilon men yan ki yanäjij kito'on tulakal ma' patal kiwa'lik ma'an.